ഏന്ന മധേ മേധ ഇദേഅ പന്ദ ഏന്കു। <hesitation> നീഛരിദ് അവുദു സുഥമുഥ ഇദ്ദി ഗാലി നാഛുരല്। അഥി ഗാലി ബരുദു അന്ഛനേ, സുഥമുഥ മസ്ത്। ദേചോരതിഓന് ഇപ്പുദു പതകി പുര പത്ഥവന അവു। പുര ആഥി ഇശ്ത ഇച്ഛി ഗ്രന്ദ് അവുദു മസ്ത് ശോഅക്। അവുദു <hesitation> സരി ദിപുദു അബരന് ഇപ്പുദു। ഗോല്ദേന് ഗ്രീന് ദിപുദു ഭുക്ക ഏന്ന അനേല അന്ഛനി। ഏദ്ദേ അദു ശേര്വനി ഏദ്ദു ഏദ്ദേ ലുക്കുദ് ഇപ്പുദു। ഐഥ മധ്വേ കരേക്രമലു ഏന്ഛ ശസ്ത്രോഥവദു। അവുദു ഏന്ഥു ബാരി <hesitation> ആസേവുന്ദു മധ്മേ। ഏദ്ദു ചേലേബ്രതിഓന് ഇപ്പുദു। അന്ഛനി ഏദ്ദേ ഉനസ്। ഇപ്പുദു പുര കല ഏദ്ദേ ആഥി ഏന്ദു ബന്ഛി ഫുല്ല। അന്ദു അകലേഗു കുശിത്തു പാഥിരുദു ആഥ് ഏന്ഛ। ഇപ്പുദു ഏന്ഛ അന്ദ മധ്മേ ഏന്ദു പുര കല പനുദു।